<hesitation> Karazagny sôsy ampiasaiko eo amign'ny efatry rehefa iaho zashy mikaraka sakafo, da ny sôsy voatabia, sôsy sôza, da sôsy witra, da sy adigno eh sôsy vinaigrety.